أتوقع بقدر اقاوم لانه حزتها ما بيكون عندي خيارات واجد بس لازم أحاول انه ما أموت واكون طافي فوق سطح الماي وما اكون مرتبك لأنه الإرتباك ما بيساعدني بل ممكن يسببلي خطر وبالنسبة لإمكانيتي في انه اطفة اعتقد انها معقولة الى حد ما.